الكمبيوتر يتكون من <hesitation> ال- طبعا إذا كان مكتبي الشاشة، ويتكون من الكيس اللي هو الصندوج، داخل الصندوج بيوجد الهارد، الرام، الذاكرة ال- الروم <hesitation> فيها جطع كثيرة مرة <hesitation> كمان <hesitation> في ملحجات للشاشة، والصندوج اللي زي اللوحة المفاتيح والفأرة.